أول شي، افتح المتصفح وروح موقع مثل جيميل أو ياهو. اضغط على "إنشاء حساب". بيفتح لك نموذج، عبّي اسمك، واسم المستخدم اللي تبيه، وحط رقم سري قوي. عقبها، دخّل رقم تلفونك وإيميل ثاني لو عندك، علشان الأمان. تابع التعليمات، واضغط "التالي". بيطلب منك تأكيد، يمكن يرسل لك رمز على تلفونك. عقب ما تأكد، خلاص يصير عندك إيميل شخصي.